Pues rá bziny gy ni ni dobliaz zlúa raná la ramá, va ná ramá gyidy-bëel’e gy, má’ru rá bziny býcwé má’ru doblyas txi rëetxob ramá ma’ru doblyas ná gánu laa ramá ruhn ramá gaty-gaty rchitx ráma liga va txi ni ná rá bziny niny máru este ny rbyxláza cun nú zty mah beld ná, aparte de nii rbyxlaza láma pues doblyas gánu th beld porque pues que dizëe ryatx ra gitx-ládyw, nú gueld ryaz ra gytx, zëe’pe, dëzy riaz ra gytx gy txi gánu’ ra beld gy, <hesitation> cun ra beld gy tanto por zy n’ee ranu náh ramá, zyetnee ramá pues r avenen xten ráma txi doblyas zlwó gán zycu lá rama, gulá tëedy th ma ný’w zycu, gulá gánzy cu caloo zéma pues doblyas dizy ryaz rá gitx ra gitx tëxá txi doblyas runé ra beld gy cun rá bziny gy. Nii máru este rá niza máru doblyas rbyxlaz-zacká.